Omucheri thukatsumbawo thuthi? Thukatsumbawo thuthya, ghukahamba amaghetse iwithawo omwa nyungu, amaghetse ayo, amaghetse awali omwa nyungu iwahmabo iwahirawa omukyi, okwaliko kwinzi okwa sigiri. Kwinzi okwa kwinzi okwa kindu kyosikyosi ekine hisirye. Neryo iwalinda amaghetse aya <hesitation> yume kandi yihuhbere. Amaghetse wawu aya akabya abiri bera kwisi abiri panza kwisi erihisy kutsibu, iwa hira mwo mucheri. Obwo omucheri ghukabya ghukahirawomo obo ngalengekanaya indi akabya iniane henirye isimuli burofu bwosibwosineryo iwahira wo mukyi, wamwa maghetse. Neryo amaghetse ayo inane okwaliko no mucheri owawamahiramo, wamabya ighukanzawo immune omunyu, iwa hira mwo munyu. Wamabya isiwanzire erihira mwo munyu iwaleka erihira womo. Oyo wo mucheri eweri berya. Kandi ibwa, hane noghundi mulingo oweritsumbira mwo mucheri. Abandu banene babiribeghera ebyalhya ebisishiri kutsibu neryo ghukongeramo, ghukabya wamanza ghuthi omucheri waghu asihe kutsibu kwinzi wamabya isighuwithire we mboka, ekya ghukakolha kyekinu, ghukahamba enyungu iwahirayo okwaliko, wabirihirayo okwaliko iwalinda yume kandi yihuhe ighutha kwa maghutha. Ghukabya wa bwuruthya kwa maghutha, iwasaranga esy onyanya ne bithunguru neryo iwatsuka ebithunguru bwo mamaghutha. Wabirihira mw bithunguru, iwahiramo esya nyanya. Wamabya wanzire omucheri wagu ibye asihe kutsibu, iwahira mwo maghutha, ebithunguru iwahira mwo syo nyanya. Abandi bakanza akahoho, hane mwo ebithi ebyaghukahira omwa mucheri neryo ebyala omucheri waghu imwasa akahoho. Haneho omuthi owa mulitusi, oyo ghukahambawo iwa hirawo muchi ebithi byawo iwabihira omwa mucheri kwinzi haneho omudalasini iwahirawo oumuchi omwa mucheri waghu neryo. So ghukabya wabiririberya wabirikalangaebyo iwahira mwokyi, amaghetse. Amaghetse wawu ayo iwalangira ghuthi amabera kwisi amathokoma kwinzi amahuha kutsibu neryo akabya abirihuha kutsibu iwahamba omucheri waghu ighutha womwo. Omucheri wabirythawomo iwaberya, ibyathokoma ibyabera neryo iwahiramo no munyu. Ghukabya wabirihira mwo munyu, amaghetse inumamo, omucheri waghu inahya, iwathakaniziryagho erirya.